مزايا الشهرة إنك هتكون شخص معروف وكل الناس عارفاك ومحبوب وكلهم بيطلبوا منك يتصوروا معاك، لكن عيوبها هي ممكن تكون في التدخل في حياتك والحكم عليك أوقات كتير إنك نبي ومعصوم من الغلط يعني أي غلط هتبقى تحت المنظار.